الاقتصاد والمالية اي اكيد مهمين ويحد لازم يعف الاقتصاد اشون يصيغ او اشون يرتفع وينزل العملات وكذا وهي اكيد بيها فائدة انو ويحد يدرسا بس ويحد هم يطيق يجمع معلومات عنا بلا ما يدرسا كتخصص